مچۍ خپل نېښونه یوازې د دفاع لپاره کاروي. که چاته ګواښ احساس کړي، یا څوک د دوی ځاله ته نږدې شي، نو د نېښ له لارې زهري ماده دښمن ته انتقالوي. دا نېښ ډېر تېز وي، او کله چې یو چا ته نېښ وهي، نو درد، سوروالی، او کله کله حساسیت پیدا کوي.